لا اكيد منزل احلامي بيكون شي غير شي يعني خيالي إن شاء الله اقدر اشتريه في يوم من الأيام يكون فيلا عودة في مكان راقي مكان نظيف يكون ثلاث طوابق ايه يكون التصميم الستايل ماله مودرن ويكون شي جذي يفتح النفس